gott kvöld og velkomin í Kastljós nýr stjórnarsáttmáli var kynntur í dag þingflokkar þingflokkar og þeir Bjarni Benediktsson Óttarr Proppé og Benedikt Jóhannesson kusu að koma hingað í Kastljós og fara yfir verkefni ríkisstjórnarinnar nýju annað kvöld fremur en nú stjórnin hefur tæpan meirihluta á þingi aðeins þrjátíu og tveggja af sextíu og þremur þingmönnum þýðir það að einhverju leyti breytt vinnubrögð á Alþingi hvernig líst stjórnarandstöðunni á sáttmálann við förum yfir það hér rétt á eftir

Tyrfingsson verður gestur okkar í seinni hluta þáttarins en hann hefur fengið úthlutað fimm milljóna króna styrk úr

barna til að hefja rannsókn á umfangi vímuefnaneyslu ungmenna og árangri meðferðar og forvarna í menningunni verður rætt við leikstjóra og aðalleikara myndarinnar

sem hefur farið sigurför um margar af helstu kvikmyndahátíðum heims og verður frumsýnd hér á Íslandi á föstudag en við byrjum á

nýjum stjórnarsáttmála Katrín Jakobsdóttir formaður Vinstri grænna Alfreðsdóttir varaformaður Framsóknarflokksins og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir þingmaður Pírata eru hjá Helga Seljan velkomnar allar þrjár takk svona miðað við fyrstu viðbrögðin sem hafa komið við þessum stjórnarsáttmála eftir að hann var kynntur í dag þá kannski vekur hann ekkert sérstaklega sterkar tilfinningar hjá það væru velflestir sem gætu samsamað sér með því sem kemur þar fram svona að mestu leyti ég

grein fyrir því að það er þrátt fyrir það allt ekki þannig en engu að síður

þarna sem þú getur verið ósammála Katrín ja auðvitað einkennist þessi stjórnarsáttmáli af

að sá sem hefur skrifað hann hlýtur að vera einhvers konar meistari í að nýta almennt orðalag til að orða hlutina því að hann er auðvitað mjög almennur mörg falleg markmið sett fram án þess að það sé neitt haldfast í því hvernig á að ná þeim markmiðum ég hef nú lesið fleiri stjórnarsáttmála en einn og fleiri en tvo og það er auðvitað

mörg þessara markmiða séu þess eðlis að

gætu allir tekið undir þau eins og hvað varðar uppbyggingu innviða menntakerfis þá þegar maður fer síðan að leita að hinum raunverulegu lausnum í sáttmálanum þá er það ekki þar að finna og ég vil kannski bara nefna heilbrigðismálin því að

forsvarsmenn nýrrar ríkisstjórnar hafa sérstaklega rætt þau og talað um uppbyggingu innviða hér vorum við fyrir kosningar að ræða sérstaklega undirskriftir áttatíu og sex þúsund Íslendinga sem settu fram þá kröfu að heilbrigðismál landsframleiðslu varið til heilbrigðismála það er ekkert slíkt markmið hér og raunar tekið fram að öll varanleg útgjöld verði að rúmast innan hagsveiflunnar þannig að það er ekki verið að styrkja tekjugrunn ríkisins til þess að það sé hægt að ráðast í raunverulega uppbyggingu og þá dreg ég þá ályktun

að uppbyggingin hangir alfarið á hagsveiflunni það slær mig líka þegar það kemur að háskólamálum öðrum stórum málaflokki sem var mikið rætt fyrir kosningar er að það er ekki einu sinni vitnað í samþykkta stefnu vísinda og tækniráðs þar sem hefur verið samþykkt

að stefna að því að ná meðaltali o e c d ríkjanna heldur eingöngu talað með svona almennum hætti um hlutina þannig að þetta er auðvitað mjög almennt orðalag Þórhildur Sunna þú talaðir um að endingu hvers vegna segirðu það finnst þér of miklu vísað

að svæfa öll helstu baráttumál Viðreisnar og Bjartrar framtíðar í nefnd nú taka bara sem dæmi ef ætlast til þess að maður hefði haldið að þið ættuð að geta kvittað undir hluti eins og mannréttindi jöfn tækifæri fjölbreytni frelsi og ábyrgð virðingu fyrir ólíkum lífsskoðunum uppbyggingu innviða svo er hér talað um hagsæld landsmanna þróun þekkingarsamfélags það eru fáir sem geta verið sérstaklega ósammála þessu og því að ríkisstjórnin muni setja heilbrigðismál í forgang þetta er allt afskaplega fallegir frasar en aftur á móti þá eru hérna helstu baráttumál Viðreisnar og Bjartrar framtíðar breyting á fiskveiðistjórnunarkerfinu

með e s b og nú er ég að gleyma síðasta bara landbúnaðarmálin landbúnaðarmálin til dæmis en fyrir utan það þá er stjórnarskráin af því að þú varst að spyrja

vera á móti við Píratar erum

harðsnúnir gegn því að það eigi enn eina ferðina að senda stjórnarskrána í nefnd og þar eigi að skoða einhverjar mögulegar breytingar sem verða kannski einhvern tímann tvö þúsund og nítján og aftur er þetta bara

einhverjar breytingar sem þingmenn eiga kannski að skoða í opnum fundum eða kannski lokuðum fundum þetta er af því sem gerðist á síðasta kjörtímabili þar sem skipuð var nefnd og unnið var á lokuðum fundum að einhverjum afmörkuðum og takmörkuðum breytingum og þetta er náttúrulega þvert á það sem Björt framtíð og Viðreisn sögðu við til dæmis sem lofuðu því að ný stjórnarskrá það er ekkert útlit fyrir það hér Lilja hvað segir þú um þetta ég meina af því að

tja til dæmis talsvert mikið rædd í aðdraganda kosninganna og Viðreisn hafði mjög ákveðna stefnu þar það virðist svo sem vera komin komin einhver sátt á milli flokkanna um að um að hefja einhverja vinnu við hana finnst þér það byrja á því að óska nýrri ríkisstjórn velfarnaðar velfarnaðar fyrir land og þjóð og ég held að það sé mjög mikilvægt og það má ekki gleyma því að hún er að taka við mjög góðu búi meðal annars undir forystu Framsóknarflokksins á síðasta kjörtímabili og og staða ríkissjóðs er mjög góð og ég held til að mynda að þær lausnir sem við fórum á síðasta kjörtímabili stöðugleikaframlög og annað slíkt séu að að koma mjög vel út

það að hrein staða þjóðarbúsins hefur ekki verið betri síðan mælingar hófust þannig að þeir eru að taka við mjög góðu búi en það sem er hins vegar sláandi þegar maður les stjórnarsáttmálann

er í raun algert forystuleysi og ég er svolítið hissa

ég bjóst kannski við aðeins meiri frumleika vegna þess að þetta eru tveir flokkar sem hafa verið stofnaðir og annar flokkurinn er sérstaklega stofnaður um Evrópumálin og svik þess flokks sem hann er að fara

núna í ríkisstjórn með og formaður Viðreisnar hann lofaði hreinlega þjóðaratkvæðisgreiðslu um Evrópumálin og ég held hann hafi sagt á landsfundi Viðreisnar tvö þúsund og fjórtán

þá réðst hann mjög harkalega að formanni Sjálfstæðisflokksins á þeim tímapunkti og talaði um svikin loforð og minnti held ég þjóðina á að þeir félagar Google og YouTube gleymdu engu

við gleymum heldur ekki og heldur ekki í raun og veru ef þið lítið á textann þeir segja komi málið til þingsins

það er ekki einu sinni að þeir séu að setja það á dagskrá þeir gefa sér ekki einu sinni það dagskrárvald sem ég myndi halda að hver ríkisstjórn myndi vilja setja og ég auðvitað sakna þess og talaði fyrir því eftir kosningar af því að mér fannst það vera niðurstaða kosninganna að hér myndi vera mynduð breiðari stjórn frá vinstri til hægri af því að ég held að það

hefði myndast miklu meiri sátt um slíka stjórn og í raun og veru byrjar þessi stjórn ekkert afskaplega vel eins og við sjáum bara á ummælum formanns Viðreisnar um formann Sjálfstæðisflokksins bara í gær

og þeir boða það að nú sé að hefjast ákveðin einkavæðing og ég hefði viljað sjá slíka einkavæðingu gerast þar sem væri mun breiðari stjórn og og hefði til að mynda horft til Katrínar Jakobsdóttur í þeim efnum og ég held að það hefði ríkt mun meiri trúverðugleiki í kringum allt það ferli og sérstaklega núna þegar menn byrja menn byrja í raun og veru í

mínus sérstaklega Viðreisn og Björt framtíð því þeir lofuðu allt öðru í síðustu kosningum

að þegar ég var að hugsa um þáttinn á leiðinni ég veit ekki breyta nafninu sínu í endurreisn Sjálfstæðisflokksins eða hvað vegna þess

að það er akkúrat afskaplega lítið sem þeir sögðust ætla að gera fyrir kosningar og þú talaðir um peningastefnununa þeir töluðu mikið fyrir myntráði en hvað sjáum við í stjórnarsáttmálanum það er talað um flotgengi

það eigi að skoða það áfram og þeir byggja á skýrslu Seðlabankans mjög góð skýrsla reyndar frá tvö þúsund og tólf bíddu hvað ætla þeir sér að gera en var ekki myntráðið nokkurn veginn slegið útaf borðinu í þeirri skýrslu niðurstaðan úr þeirri skýrslu var auðvitað að það væri tvær meginleiðir fyrir Ísland annars vegar væru það að halda áfram krónunni með tilteknum þjóðhagsvarúðartækjum og ég hef raunar talað fyrir því sú leið kallar auðvitað á endurskoðun peningastefnunnar útfrá breiðari grunni og svo hins vegar ganga í

og taka upp evru það voru þeir tveir

er auðvitað fínt að ræða á hinum pólitíska vettvangi en myntráð var auðvitað ekki ein af megin niðurstöðunum þar en það er eitt sem mér

mikilvægt því Lilja nefnir þetta með eignasöluna og einkavæðingu það eru auðvitað þeir tónar

hægt að lesa úr þessu plaggi og það var svo sem ekki boðað fyrir kosningar en þar erum við að tala um bæði aukna áherslu á einkarekstur í menntamálum samgöngumálum og boðað að þar sé fyrirhuguð sala töluverð sala sala á hlut ríkisins í bönkunum ekki minnst á endurskipulagningu fjármálakerfisins er virðingu stefna Sjálfstæðisflokksins jú

eins og svo margt annað

var ekki Viðreisn í sjálfu sér að tala á svipuðum nótum varðandi bankasölu

námsbókum jú og fjölbreytt sem þýðir náttúrulega einkarekstur í menntakerfinu en sala á í bönkum það er meira að segja sagt hér að það sé óæskilegt að ríkið sé meira en meirihlutaeigandi

en er það ekki svolítið áfall fyrir ykkur að þetta skuli vera ríkisstjórnin sem setur stopp við mengandi stjóriðju þeir segja það að minnsta kosti þeir segjast ekki ætla að standa í fleiri samningum við mengandi stóriðju ykkur Katrín sko nú skulum við horfa á þessi umhverfis og náttúruverndarmál ég er til dæmis

mjög hissa á því að sjá ekki nefnt hér að hér verði stofnaður miðhálendisþjóðgarður miðað við hvernig þessir flokkar hafa talað hér er talað um sérstaka áætlun um vernd

skulum bara lesa þetta allt það er talað um ekki ívilnandi fjárfestingarsamningar vegna mengandi

að ganga lengra í að lofa einhverju sem þið hefðuð

bíddu ert þú þá að líta lögum um rammaáætlun nýjum náttúruverndarlögum

og lög um loftslagsmál sem

ég meina sko Helgi nú ert þú

aðeins að taka að horfa til þess sem var að gerast á allt öðrum tíma í íslensku samfélagi það var gerð gríðarleg krafa um atvinnuuppbyggingu

hér í kringum landið sem er ekki uppi núna já erum við að tala um gríðarlegan uppgang og breytingar á atvinnulífi landsmanna og nú er

tvö þúsund og sextán ferðaþjónustan er

stærsta atvinnugrein landsins og það sem skrifað er hér um hana tja það hefði getað verið skrifað og níu ég tek algerlega undir það

ég var ofsalega hissa á voru aðeins sex línur um ferðaþjónustuna það hafa átt sér stað þvílíkar kerfisbreytingar í okkar hagkerfi þetta er orðin sú grein sem skapar okkur

langmestar gjaldeyristekjur og það eru sex línur ég er mjög hissa á því að sjá ekkert um komugjöld vegna þess að þarna er til dæmis ein leið til að afla fjár fyrir ríkissjóð og setja þá meira

í heilbrigðismálin og meira í menntamálin og ég hefði líka viljað sjá aðeins meiri metnað varðandi menntamálin og sjá okkur setja meira inn í háskólana og ná þessu o e c d meðaltali

vegna þess að framtíðin liggur þar

ég hefði líka viljað sjá meiri áherslu á nýsköpun og þróun og svona ákveðna tæknivitund sem mér finnst einhvern veginn ekki vera neitt um í stjórnarsáttmálanum en ég ætla þó að fagna einu þeir ætla að stofnsetja stöðugleikasjóð og ég hef sjálf talað fyrir því og ég held að það sé mjög mikilvægt að við setjum slíkan sjóð á og það er einstakt lag núna í hagkerfinu vegna þess að það er svo mikið af innflæði sem er að koma til landsins þannig að það er alveg kjörið tækifæri til að gera það en ég hefði og ég hlakka til að sjá útfærsluna

auðlindagjöldin inn og líka hugsanlega

eitthvað af stöðugleikaframlögunum til þess að styrkja slíkan sjóð ég hlakka til að sjá útfærsluna á slíku en ég undrast

einfaldlega vegna þess að menn eru búnir að sjá að þetta er erfiðara að ganga í en tala um vegna þess að þetta var á sama á síðasta kjörtímabili var lagt af stað með ákveðna leið menn urðu að bakka með hana og komugjöldin voru eitthvað sem var til dæmis slegið af ég held eins og við sjáum í flestum borgum

og það eru komugjöld til dæmis á flugvelli ég efast um það að við séum búin að skoða þetta nægilega vel og það eru bara líka það miklar breytingar sem eru að eiga sér stað eins og ég nefndi hérna áðan það er í fyrsta sinn sem við sjáum hreina stöðu þjóðarbúsins jákvæða og það er vegna þess meðal annars að við erum að

horfa á allt þetta innflæði sem kemur í gegnum þjónustujöfnuðinn og auðvitað þurfum við að hafa ákveðna stefnumótun við sjáum það til að mynda

þessa og er orðið okkur mjög kostnaðarsamt og ég hef verið að líta á stöðugleikasjóðinn sem ákveðið jafnvægi við þessa

að mér finnst það vera jákvætt en mér finnst vanta ákveðna forystu í þessum stjórnarsáttmála og ég reyndar skil það aðeins betur núna að Bjarni Benediktsson hafi myndað þessa ríkisstjórn vegna þess að það verður að segjast

eins og er að ég held hann hafi fengið flestallt sitt í gegn á kostnað samstarfsflokkana mér finnst þessi sáttmáli lýsa fullnaðarsigri Sjálfstæðisflokksins gagnvart Viðreisn og Bjartri framtíð og eins líka yfirlýsing þeirra að það sé fullkomnlega réttlætanlegt að forsætisráðherra sé tengdur aflandssvæðum og sitji sem forsætisráðherra og

Lilja hvað finnst þér til dæmis um það þetta mál með þessa skýrslu hér kemur verðandi forsætisráðherra í fréttirnar um um helgina fyrst og tekur mjög illa í það sé verið að gagnrýna hann fyrir að hafa ekki birt þessa skýrslu og gefur skýringar sem síðan reynast ekki sannleikanum sannkvæmar og þá mætir hann aftur og talar um að hann hafi eitthvað mismælt sig og eitthvað

skriplað á tímalínunni en hvað finnst þér um þetta

verið best ef skýrslan hefði komið út sem fyrst þegar henni var skilað en kaupirðu þessar skýringar

vera ónákvæmur ég hef ekki skoðun nákvæmlega

mér finnst

eru og ég held hann hafi verið að vísa í það sjálfur en ég held hins vegar að þetta mál var auðvitað ekki mjög heppilegt fyrir verðandi ríkisstjórn hann setur báða samstarfsflokkana sína í

vandræði og ég held að það hafi svona valdið því að það var ákveðið hik á ákveðnum ákveðnum meðlimum Bjartrar framtíðar og líka greinilega hjá Viðreisn vegna þess að það þurfti greinilega

vegna málsins þannig að þetta kannski byrjar ekkert rosalega vel og þess vegna er ég líka að tala um ákveðið traust og trúverðugleika og sérstaklega

vegna þess að við erum að fara í líka ákveðin viðkvæm mál sem þarf að vanda verulega til og þess vegna hef ég einmitt talað fyrir að það hefði verið betra að hafa kannski aðeins breiðari breiðari stjórn og líka auðvitað vegna þess að það hlýtur að

á trúverðugleika þeirra sem eru að taka við þegar þeir fara svona mikið frá því sem þeir lofuðu í kosningunum og við sjáum lítil merki um það í stjórnarsáttmálanum við

stoppa hér en þeir mæta hérna til okkar á á morgun ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna og þessa stuttu yfirferð við

á morgun skiptum yfir til Þóru já umfjöllun okkar í gær um fórnarlömb

svokallaða lyfseðilsskyldra lyfja sem fíklar ánetjast og misnota vakti mikil viðbrögð reiði og vonbrigði yfir því að

tekist betur að draga úr útbreiðslu í dag hlaut Þórarinn Tyrfingsson yfirlæknir á Vogi fimm milljóna króna styrk til að rannsaka stöðu ungra vímuefnaneytenda árangur forvarna og meðferðar velkominn Þórarinn og til hamingju já þakka geturðu útskýrt fyrir okkur hver fyrstu skrefin verða og hver tilgangurinn er hvað á að koma útúr þessari rannsókn við vitum nú þegar mjög mikið um vímuefnaneyslu unglinga það hafa verið gerðar góðar kannanir í grunnskólum líka í framhaldsskólum við erum með gríðarlega stóran gagnagrunn hér á Vogi

fjögur þúsund ungmenni sem hafa komið til okkar undir tvítugu ítarlegar upplýsingar þar þetta snýst um hópinn undir tvítugu já þetta snýst fyrst og fremst um þann hóp ég skil það þannig og málið er það að okkur vantar upplýsingar um hvað hin ýmsu inngrip skila hverju þau breyta í til dæmis við fáum unglinga sem koma bara í eitt viðtal með foreldrum sínum hvað skilar það við erum með hópa af ungu fólki sem er ekki byrjað en er í áhættuhópi eiga foreldra sem eru

inngrip hvað skilar okkar meðferð núna eins og er hverju breytir hún í vímefnaneyslunni ef við bætum inn úrræðum inn

inn í meðferðina eftir hana kannski þessa stofnanameðferð og þjónustuliðum inn í göngudeildina okkar hverju skilar það það er þar sem við munum vinna þjónustuliðum til dæmis eins og hugrænni atferlismeðferð við kvíða og þunglyndi það getur verið einhver félagsleg uppbygging sem við höfum verið með

oft með svona

með þau í ferðalög og ýmis svona félagsleg uppbygging í vernduðu umhverfi fyrir þessi börn þar sem vímuefni eru ekki

eftir að útfæra þetta betur í samvinnu við aðra og okkar fólk við erum með doktora og erum í náinni samvinnu okkar fólk sem er eins og ég sagði við erum með doktor í sálarfræði sem fer fyrir rannsóknum og hefur gert lengi við höfum verið í rannsóknarstarfsemi

við Íslenska erfðagreiningu í viðamiklum rannsóknum og við munum nota þessa reynslu okkar og þetta fólk og munum ekki hika við að leita samvinnu við aðra þetta er bara byrjunin þessar fimm milljónir vona ég já akkúrat þetta er til að koma sér af stað og verður mig langar líka til að spyrja þig vegna þess að þú ætlar að hætta í vor sem sem yfirlæknir á Vogi þú sagðir að

víst leyndarmál að þú eltist nú ertu búinn að horfa og fylgjast með þessu mjög náið í marga áratugi hvernig finnst þér staðan vera núna ég veit að okkur finnst hún alltaf vera slæm en ef þú ef þú berð saman þróunina gegnum árin erum að horfa til þeirra sem er undir tuttugu ára er staðan miklu miklu betri við höfum viðamiklar faraldsfræðilegar upplýsingar um það við vitum til dæmis að líkurnar á því að koma til meðferðar vegna vímuefnavanda fyrir tvítugt

einna mestar og þá var það mælt í eigum við að segja fjölda á hverja hundrað þúsund í þessum aldurshópi og þá var það átta hundruð en núna á síðasta ári það er að segja tvö þúsund og fimm

komin niður fyrir fjögur hundruð það voru helmingi minni líkur

kæmi í þessa meðferð

vandamál það er þrjú prósent af aldurshópunum sem koma fyrir til meðferðar það er ansi stór hluti sem er þá kominn í alvarlega vímuefnaneyslu er mikilli hættu við sjáum líka í dánartíðni hjá þessu fólki að hún er gríðarlega mikil og við eigum úr þessum gagnagrunni sem við

á Vogi þetta er tuttugu þúsund manns sem eru lifandi núna við eigum þriðjung af öllum dauðsföllum sem eru á aldrinum fimmtán til sextíu og fjögur í þjóðfélaginu

því er vegna ofurskammts það er lítill hluti það eru sjálfsvíg og slys og svo þessi alvarlegu fylgikvillar sem fylgja alvarlegri neyslu eins og svo að ég er alls ekki að draga úr vandamálinu það var algerlega óviðunandi um tvö þúsund og tvö

frammi fyrir þessu en sem betur fer voru og við mælum árangur þeirra með náttúrulega könnunum í grunnskólum það kom í ljós og allir hafa talað um það að þetta bar árangur og það hefur skilað sér í meðferðina svo að líkurnar eru miklu betri en það er margt sem bendir til þess að þetta sé núna að fara að aukast og aftur hafi

komið los á bakslag já af hverju er

það foreldrar eru mikið mikið stór hluti hjá þeim yngstu að

og aðgæslu hjá börnunum og allt rót í samfélaginu nýtt rót

eykur hættuna svo flutningar og annað eftir því og og kannski var kreppan bara framhald af þeirri þróun af því að það varð hægara menn fluttust minna og það var rólegra yfir öllu og það hélt áfram að skila sér maður er hræddur núna og við megum ekki missa þetta aftur aðra sveiflu bara rétt að lokum þá langar mig til að heyra þína skoðun á þessu við heyrum mikið af þessum lyfseðilsskyldu

heyrðum þessa þessa vondu sögu í gær og menn virðast ekki hafa náð tökum á þessu þetta eru lyf sem fárveikt fólk þarf að fá það er ekki hægt að banna þau en aðgengi virðist vera hins vegar mikið þetta er alþjóðlegt vandamál Bandaríkjamenn eru að fást við það sama þar deyja fleiri ungt fólk úr dauðsföllum vegna

þessara lyfja heldur en í bílslysum í sumum fylkjum þetta eru hrikaleg vandamál þeir hafa einbeitt sér að því að útbúa lyfin þannig að það er ekki hægt að ná efnunum til þess að setja í æð og misfara með þau við þurfum að einbeita okkur betur að þessu við höfum gert margt við erum með gagnagrunn hjá

landlæknisembættinu það er margt sem er gert en þetta er bara þrotlaus vinna það eru

til neinar patent lausnir á þessu það verða allir að vinna til að mynda þegar þetta kemur upp þarf viðamiklar aðgerðir til

koma í veg fyrir svona meðal lögreglunnar allra sjúkraflutningar og allir sem þurfa að vera klárir hvað gera á

eins og hendi sé veifað þá er viðkomandi látinn vegna töku vímuefna það eru engar

það er bara hörkuvinna og

að hefja nýtt átak og vonandi verður þetta bara byrjunin að við fáum þennan byr eins og við fengum nú með þessum styrk og þá er bara að skipta yfir í menninguna til hans Bergsteins gott kvöld kvikmyndin

fór sigurför á kvikmyndahátíðir heimsins á árinu sem leið nú er komið að því að Íslendingar fái að berja þessa mynd augum en hún verður frumsýnd hér á landi á

er þroskasaga tveggja vina sem eru að kynnast ástinni í fyrsta sinn og annar áttar sig á því að hann ber kenndir til vinar síns hingað eru komnir leikstjóri myndarinnar Guðmundur Arnar Guðmundsson og aðalleikararnir tveir Blær Hinriksson og Baldur Einarsson verið velkomnir Guðmundur byrjum á þér þessi

saga hefur verið lengi í undirbúningi hvers vegna leitaði hún á þig hvers vildirðu segja þessa sögu sko þetta byrjaði fyrir tæpum tíu árum síðan þegar ég var í LHÍ og var að reyna að finna eitthvað til að skrifa um hafði aldrei skrifað áður

þetta var mjög fallegur svona

og þegar ég vaknaði þá hugsaði ég já ég ætla að skrifa um um þetta tímabil og fjölskylduna mína og hann og mig og fyrir fyrir sögunni þarna skrifarðu söguna til að sýna að þú getir skrifað og svo þarftu að sýna að þú getir leikstýrt já já síðan átta ég mig á því þegar ég búinn að skrifa handritið svona fyrstu dröftin að þá vissi enginn hver ég væri og treysti mér enginn til að

allan þennan pening og þá þurfti ég að fara að sanna mig og fór að gera stuttmyndir og fyrsta stuttmyndin er þá Hvalfjörður sem sem sló eftirminnilega í gegn já einmitt mynd hún er borin upp af þessum drengjum hér Baldri og Blæ ótrúlega miklu útúr þessum

leikhópi hvernig fórstu að því ég hef alltaf unnið með ungum krökkum allar stuttmyndir mínar og svo framvegis hef ég verið ganga eins langt og þeir geta og eru ekki að spara sig þeim að þakka já af hverju sóttust þið eftir að taka þátt í þessari mynd Blær frænka mín lét mig fara í prufur eða sagði frá þessum var mjög áhugasamur svo ég fór í prufur og komst alltaf lengra og lengra og fékk hlutverkið en þú Baldur það var hringt í

mömmu mína til að fara í til að selja myndina svo fór ég bara í prufur og það endaði einhvern veginn í því að ég fékk hlutverkið

þið náið strax mjög vel saman hvernig var að leika í þessari mynd því að þetta er mynd um viðkvæmt efni og þið eruð oft í mjög innilegum aldrei erfitt jú ferlið sjálft var mjög erfitt en að

við undirbjóum okkur vel vorum alltaf klárir fyrir allar senur og innstilltum okkur fyrir svona tilfinningaríkar senur

viðkvæmur fyrir þessu eða feiminn sko stundum fyrir einhverjar senur en bara þegar ég fékk að kynnast öllu teyminu og

það

partur af því einmitt að búa til traust á tökustað og svona

fengu krakkarnir að kynnast nánast öllu sem sem þau áttu að fara að gera svo á settinu við létum þau strax vita þið þurfið að gera svona erfiða hluti

að upplifa fyrsta kossinn fyrstu kærustuna fyrstu

skömmum tíma þannig að bæði gagnvart fullorðnum og og vinum og alls konar þannig og það var bara svo margt sem sem sat eftir þegar ég var yngri þá fannst mér

ekki átta sig á alvarleika lífsins sem unglingur og gerðu kannski lítið úr

að geta sýnt þeim að þessi vandamál eru raunveruleg

laminn af þessum strák þá er það mjög hættulegt

ekkert í mömmu hans en já sammála Baldur já ég

viðtökurnar hafa verið virkilega góðar þú hefur flakkað um heiminn og sýnt á helstu kvikmyndahátíðum heims og unnið til verðlauna í Þýskalandi Bandaríkjunum Úkraínu Ítalíu af hverju heldurðu að þessar hver er lykillinn á

að gera passa alltaf að vera að segja satt og rétt frá eftir alla þessa velgengni þorirðu að gera þér vonir um að hún verði tilnefnd til Óskarsverðlauna sko ég á alveg mínar fantasíur og drauma og alveg frá því

byrjaði í kvikmyndagerð þá hefur það verið hluti af mínum fantasíum

þar þangað til annað kemur í ljós hvað tekur við hjá ykkur strákar er þetta bara draumurinn ætliði að leggja leiklist fyrir ykkur já ég ætla að leggja allt undir fyrir leiklist þetta verður meira og minna framtíðin mín takk innilega fyrir komuna og innilega til hamingju með þessa mynd en þættinum er þá lokið í kvöld veriði sæl